[grille-]pain izy io zany da natao gny, ino izy tiky, hitazoma hitahiriza mofo mba hafana avao ah amy toera raiky.